Ɗum kaa ana tiiɗi de, ñaande ko weli tawee itaayi jawdi ka. <hesitation> so wanaa so tawii a awoowo en aɗa heɓa liɗɗi, wala aɗa jogii nay. Aɗa hirsa, aɗa yara kosam mun. Walla a donuɗo jawdi. So wanaa ɗun ɓii aadama njiɗɗaa ñaande ko weli kaa fu, so wanaa tampaa.